Nyowe niinihira ekisoro ekiba kitabyaama kandi ekiba kiroho, niinihira egyo mbwa, kandi embwa enu ebintu ebi ekola erinda abantu, erinda amaka, erinda obusinge, nahabwekyo nyowe niinihira nti embwa nikyo ekintu, nikyo ekisoro ekikukora ebintu ebi mumaani.